Raha aminahy manokagna zany a, dia tsy mitombigna mihitsy ny hoe tsy hangalaka ny hoe rahanona na rahanona zany ianao raha ohatra ka hoe misy fanehoana hevitra. Fa anao a tsy maintsy managna ny fisaignanan'ny raika manokagna mi ny ologna raika na ma- na dia mody hoe manaiky eo aza izy amin'ny raha zakain'ologna ma- ao amin'ny ologna marobe igny. Dia tsy maintsy hafa mika agnatin'ny lohany. Dia aminahy zany a, mazava ho azy fa tsy mitovina- tsy m- tsy mitombigna velively